Tinain̈y zen̈y ninakà, vôalohan̈'andra, fan̈omboahandra zen̈y izy io amy nakà. Ke <hesitation> tonga an̈aty jerinakà vônaloan̈y kô fa avy tinain̈y, fandian̈ana miasa, fandian̈ana mian̈atra, fan̈omboana ny vaovao ny andra ten̈a zen̈y.